د اسراییلو پخلی ډیر وخت د نورو شاوخوا هېوادونو د خوړو د کلتور نه اخیستل شوی ښکاري. ډېر خلک وايي چې هوموس، فلافل او شکشوکا په اصل کې د منځني ختیځ نورو هېوادونو خوړو دي چې اسراییلو یې په خپله پخلي کې شامل کړي دي. په دې توګه، دا پخلی ډېر کله د اصلي او دودیزو خوړو حق نه ورکوي او ځینې وختونه د نورو کلتورونو د خوړو سرقې ښکاري. نو د اسراییلو د پخلي اصالت په اړه بحثونه زیات دي.